Misy karazany roa ny fomba fandrahoiko ovy: ao ny ovy izay andrahoina atao saosy, izany hoe voasana ilay ovy de manendy tongolo sy voatabia ary arotsaka ao ilay ovy avy eo de endrasana halemy, ny faharoa manarak'izay ny ovy izay tetehana lavalava atao frity izany hoe endasina.